Komu sayɛ bu ɔ anui kpɔ. anu ta kpɔ banda bihi ai na wa kɛ. anmu banda bihi ai taa wa kɛ komu anua kpɔ banda bihi ai taa mɔ i beeya fɛɛ lɔ. aa koi, ai kpɛɛya kɛ, kɛngee lɔ sayɛ kɛnu aa kpɔ banda bihi ai kɛ. kɛy mɔ woi to a fɛɛ, feŋ bihi nunu mɛ kɛ wɛ, mbɛ nana anu ma lanna. keefee, a kuwaa, keefe kuwa mɛnu, ai na wa kɛ. aa nalee, wati mɛnu kɛɛ ai bɔwu ba wa kɛ. mɔɛ gbi ai ti keefe kuwa wa lɔnna. banda bihi wɛ a bee, kiimu koimaa bɛ keefa kuwa aa ko ai kpɛɛya wa kɛ komu bɛɛ i keefa kuwa mɛnu fɛɛ a bihi waegee wɛ mɔɛ nu wa kɛ a lanna. ya taae a sannaa, bɔɔ woi a kpɔ soolu, anuiyaa ka i tina, kpoo, kpoo, mɔ bande, kpoo tan anui ti a kana kɛnu. a sɔŋɔɛ ai kpɛɛyaa wa kɛ. Mu bɛ a wa fɔna mu maa fɔ kɛ, i beeya fɛɛo. I yaa fɛɛ wa kɛ. kɛ aa fɛɛ waegee ai kpɛɛya wa kɛ feŋ bihinunu kɛ mbɛa nu ma lanna. mɔ i yaa fɛɛ wa kɛ. kɛ anua fɛɛ waegee, ai kpɛeɛya wa kɛ, lɛi mu koosoe pɛɛ bɛ, gbong bon gbɔlɔɛ, fen bihinunu kinɛi anu ta watiyɛ ai na wa kɛ, wati bihi a bee komu anui kpɔ, komu i a fɛɛ wɛ a lɔi kpɛɛya wa kɛ, zi, feŋ bihi nunu aa sana nyia kan been mu boowɔ komu aa wobae, mua sana bihi nyinya, banda mu wɛ, a ta a ta <hesitation> ŋɛɛ banda bihi a b ɔe, kɛ mu bɛ a bɔ na wɛ mu bɛ a kana mɔɛ nu tina. ko bihi waa komu fen bihi nunu ani jao lɔ bee bee ba bɛima kan bee mui to anu sa. Mui to a sana nyia ai tinu ai toa ɔ koimaa ai ke, mua kaiyee lɔɔ, mua nae a la a tee fɛla, sakpa mae, kɛ feŋ bihi nunu bɛ jaona mu booɔ. Kɔgee i koni a kpaa. zi aa kpaae mɛ nu waegee, mɔ kaka ma wooa, mɔ kaka ma wooa, a kuwa kuwa kuwa mɛɛ nunu mu bɛɛ mɔɛ nu andaa liya. kɛ a kuwa mɛnu a bee miyɛ. kan bee mu booɔ muito a sa nu koma ai to miyɛ mu booɔ, ai to mu booɔ ai toalɔ koimaa ai ke, samaoe lɔ waigee ai bɔwu wa kɛ feŋ bihi nunu, anui kpɔwa kɛ bɛɛna, samawoe ɔ, kɛ koimaa a nae wɛ, mu bee fen, bihi nunu fɛɛ. feŋ bibi nunu mɛ nu kɛ, komu mua fiiyee koimaa lɔ, aa ko ai kpɛɛya lɔ bee bee ba boo mɛɛ lɔ. komu bɛɛ ya taae a sannaa tee bɔɔ bɛ i lɔ kpaiye a tiye wɛ feyɛ la kowa i bee a fɛɛ, anuiyaa fɔa i ye a hɛɛ feŋ mɛɛa ko pɛɛo, a bɔɔ bɛ yaa fɛɛe bɛɛ, andaa sɔŋɔɛ liyaɛ i la, like kee aiyɛi i ma wa kɛ i woowa kɛ bɛɛ i liyɛ kɛ. i wanga i bɛ ya kapaa kana i woa i liyaɛ bɛimaa yaa fɛɛe aiti lɛimu, mbe waa komu ai tikɛnuee bɛimaa, sananyia kan a bee mu boowɔ. Kan bee komu muyaa kɛ lɛi mu booe bɔɔnu bɛ, fen mɛɛ nu nu kɛ, kan bɛ anu boo ɔ, aa kpɔ banda mɛnu a kee. mɔɛ nu anda taae anda kaiyee anui taa anuyaa sana anuyaa sananya kan ai to wa kɛ nu kawo jiika jiika jiika a bee jawo, ai towaɔ, banda mu we, a ta <hesitation> a ta kpɔ banda mɛnu a bee, a ko bee woo, anuyaa fɛɛ lɔɔ komu anuyaa san. Kɛ boo mɛɛɔ waegee, abɔɔ bee mu boowɔ, ko bihi waa komu mua kii feya nu anui jawao lɔɔ kɛ, a bɔɔ bɛnu, mua kaiyee, hihi mu ma kun wɛ mui to taala mui a ka, ai toa lɔɔ mu booɔ wa a gbi ai jao, kɛmua fili, ko bihi wa bɛ bɛɛ mu tɔɔ na bolo mɛɛ lɔ, a bɛ bɛɛ mu tɔɔna, kɛ hihi wi wae kan bɛ mu boo ɔ fey bihi nunu anua ko bee kpɛɛyaa wi bɛimaa anui kpɔ wa kɛ bɛɛ muyaa sɔ kɛ a kpɔ, anua kpɔ bandaa a kee, anui kpɔ wa kɛ, bɛɛ, mɔɛ nu anuyaa kai bɛɛ anui naa la a- a kana, kɛ woee, a bɔɔ bɛnu mɔɛ nu anda nae a la, ai jao lɔɔkɛ anuyaa fili kɛ mɔɛ nuu na ban jafeŋɛ bihi lɔ. ai jao lɔɔ kɛ soo feŋ bihi nunu mɛnu kɛ aŋaa nu ma lan, anu gbinu maa, anu kun koo, a nu kun koo kai, kɛ mɛɛ nunu mu koo, a nu kunkoo kai, kɛ mɛɛ nunu mu ŋ kuŋ anu tɔɔ keeya vɛi wooe lɔ, ŋnaa nua nu wa ma lan kɛ.